Minkaa miɗe woowi lanndaade e yimɓe jaati, wadde hoore am yono mi jurnalis kaa. <hesitation> Arannde fuu a lanndotoɓe yalla hoɗum woni faandaa maɓɓe e nden ɗoo yewtere. E hoɗum weltaare ɓe keɓi e yewtere ndee; <hesitation> hono yewtere ndee fuɗɗiri. Hono ɗum e ɗen kulle e hono muuɗum, ko saabotoo so neɗɗo lanndoo dee. Sabi so a jiɗɗo faamude huunde fuu sonaa anndaa sabaabu muuɗum tafon, anndaa nafaa muuɗum. Anndaa duu ayyo hono huunde nde weliri gaɗɗo oo egaɗanaaɗo oo.